Twine kwegesa ogu omuntu owaakuseka ngu obulema tubuli buteesobora kandi amanye obwire bwona nawe naasobora kufooka mulema obu akutunga nka butandwa rundi obu akutunga endwaire obulema tibabuseka baseka obubi

Kintu kikuru muno kwekebeza akahuka ka siliimu habwokuba kinu nikiyamba omuntu kuguma amanyire obwomeezi bwe nk'oku bwemeriire kandi yateekaho miringo kurora yatantara atatungire burwaire bwa siliimu

Neereta obuzibu bw'amaaka kuhwaho abaana bakeebaganiza n'abazaire baabo abakazi omukazi oba omusaija nikireeterra omu hali bo kusigara n'abaana ondi akagenda nikimaraho amaka

Abaana b'omu kicweka kyange bazaana emizaano nk'emipiira kwiruka kuguruka emiguha nkab nka kara nk'oku twagurukaga emiguha n'emizaano endi eyeerukwombeka emibiri yaabu

Amaizi amarungi nsobora kugatunga omu kyaro kyange okuruga omu bicweka nka ha muliikondo nsobora okugatunga kuruga ha mataapu kandi amaizi ago gasemeriire kuba gajanjabirwe nukwe gabe gali maizi marungi

Habwokuba buli muntu weena ayetaaga kumugirirwa embabazi naiwe bagamba obu ogirra omuntu ondi e embabazi naiwe balizikugirra kiro kindi hanyuma omuntu obu omugirra embabazi ahumura arora ngu tali wenka mu kintu eki akuba naarabamu

Kugema abaana kintu ky'omugaso muno habwokuba nikibalinda obutakwatwa ndwaire

Nindima emisiri ebitakuli ebilaaya na muhogo n'ebindi ebyokulya nimbigura omu katale nk'enyaanya obutunguru kabbeji n'ebindi

Ekyanyenka nyowe muka eyange nkira kunyw kuliiraho ekyenju ndiiraho omugaate na caayi y'amata baitu obu mba ndi muka nsiibire omu ka nka ha wiikendi rundi Kyamukaaga na Sande ncumbira ekyokulya ekikutagata nywa na caayi ey'amata

Abantu omu Uganda baine kwetantara engeso ez'obusiihani kuswera abakazi baingi n'okuswerwa abasaija baingi beekebeze hanyuma bagende mu irwarro obu barukuba barwaire

Kintu kikuru muno omwana kuhuliiriza omuntu mukuru habwokuba abantu bakuru banu bantu banyakwine amagezi kandi abarukubaza ebintu ebinyakutairemu bulyo omwana kakuba atahuliiriza muntu mukuru nyenkya tarukuba mwana omwana owaahuliiriza omuzaire rundi omuntu mukuru n'obu aba naarubata omu muhanda omu omurora oti omwana onu akakurra omu maka g'abantu abarukwetegereza

Abantu mu kiikaro kyaitu ntubateekamu ekitiinisa mu miringo etali emu n'emu eky'okurorraaho nkaa ha magenyi abantu obu bakuba baizire noobaheereza ekitiinisa n'obaheereza entebe nibaikarra nk'abaana obu bakuba ba baikaliireemu osobora kubaihamu noobateeka mu kicweka kindi nukwo nooleka abantu nk'abakuru nk'abagurusi abakaikuru nibaikarra

Abaana b'obwisiki mu kicweka kinu tibakutunga ebyetaago ebikumara muno muno abakuba nibasoma abandi nibaburwa n'akasabbuuni k'okwogya yunifoomu abandi nibaburwa n'engoye ez'okujwara enkaito nazo nizibabura nibajwara ebicwekere

Omu kyaro ky'owaitu twine ebisaaru obu enjura eba etagwire kumara akasumi akaraihire twine ebirimwa mu musiri tubyaire ndeeta amaizi nseeserra emisiri nyamusana na rwebagyo kurora byakura kurungi

Koosi halimu obulemeezi obw'okwitangana n'okutakoragana n'engeso mbi omu bikoosi ebi nibireeta obutabanguko omu baana abakuba bali omu bikoosi ebi

Nitusobora kusagika abantu abanyakwina akahuka ka siliimu kubeekambisa kumira emibazi yabo obu bakuba bagitungire rundi kuguma nitubakoonyera kubabaliza ebigambo ebiraabagarra mu bwomeezi oburungi kutali kubacumanga na kubeesiitaza

Obuswere bw'omu Uganda busiisikaire noosanga omusaija aswire omukazi bazaire abaana baitu tibakubaheererra osanga omusaija taine mulimo caali n'abaana takubaheererra kandi tasobora n'okulinda kurungi eka ye hati ekikurugamu omukazi ayangana asigira omusaija abaana asigara n'abonabona nabo ebi bulemeezi nubuletwaho obunaku abantu banaku kandi tibaina sente mu Uganda

Abakazi tibaine kwetaba mu by'endema habwokuba nabo bantu abanyakwine amagezi g'okukora ebintu eby'amaani ebiso kukurakuranisa ihanga lyaitu

Mu kicweka kyaitu nitusobora okugonzangana kugirrangana embabazi okusaba hamu nukwo tusobole okutunga obusinge omu kicweka kyaitu

Omwebembezi omurungi aine kuba n'engeso nka zinu aine kuba mwekambi omu buli kimu kyona naagonza abantu kandi naakora ebintu ebirungi ebi abandi bakuso kurorraaho

Nkahurra omuhimbo mwingi obu naatungire omusaara gwange gw'okubanza nkasemererwa nkaba ntakatungaga sente nk'ezi nyenka nzeekoliire

kireesere obwomeezi oburungi n'enyikara enungi omu bantu abasomere obu okuba osomere noikara mu nyikara enungi

Omu kicweka kyange abaana abakuruga mu ka enaku tibasoboire kutunga eby'enyegesa ebirungi habwokuba obwire obumu noosanga baba bababingire tibasaswire fiizi mbagarukayo muka eki ekiro tibakusoma noosanga tibaine bikwatwa by'okusoma nk'ebitabu na kalaamu n'ebyokulya

Kakuba turora omuntu naaseekeereza omulema omuntu ogu tumwete tubaze nawe tumusobororre ngu ekyakukora nsobi tikihire na habw'ekyo twongere twete omulema tubaze nawe tumugonze eky'amaani muno omulema kumugonza tukamwoleka ngu nawe muntu nk'abandi aho ntugya kuba twayamba omulema

Abalimi b'omu kicweka kyaitu nibatangatangana obulemeezi bwingi muno nambere okusanga haroho empindukahinduka y'obwire omusana nugujwera kimu ogw'amaani muno nugwomeeza kimu buli kimu ejura obu ekugwa nayo neegwera kimu ey'amaani muno netwarra kimu buli kintu kyoona n'ekindi ekirukubatalibaniza nizo endwaire ezitahoire eza buli kiro ezirukwita ebirimwa byabo

Kirungi muno omwana w'obwisiki okugenda omu isomero omwana w'obwisiki obu arukuba asomere naasobora okweyemerezaaho kandi n'okusoma kwe nukumukoonyera okutunga omusaija owaasomere kandi bakasobora okwombeka eka enungi rundi nawe akainganingana omu kicweka eki arukuba naikaramu kandi n'abantu abarukuba naikaramu nabo

Abantu ab'omu kicweka kyange obu barora obaisiki rundi omwisiki ajwaire empale y'abasaija hati kikaba kijwaro kya nka buli kiro baitu kara itwe emyaka ei twakuliiremu twali ntumanya ngu abakazi bajwara ebiteteeyi kandi bajwara na sikaati baitu hati omuleme ogwaizire abaana nibajwara empali nk'abasaija kandi nibagenda omu muhanda omu noobasanga n'omu tauni abandi nibazitwara n'omu ma caaci mu makanisa okugenda kusaba kandi ekitali kirungi eki nikitwoleka ngu ntusemerra kugarukayo kwegesa engeso yaitu ey'enzarwa ngu omwana owa Tooro rundi omwana ow'obwisiki ajwara ati ajwara ati

Twine kweterra omuranga hali abeebembezi ba gavumenti abakuru aba haiguru nukwo basoble kumaraho ensonga egyo

Ah obusumi obundi ebintu ebireetera abazaire kuba n'obugabe obwabo tibisemeriire kuba mu baana habwokuba enteekereza y'omuzaire teri niyo ey'abaana

Buli kiro twetangira ekinunko habwokuba buli kiro nitutuuya kandi buli kiro ntuturukya eki nikireeta oburofa ha mubiri gwaitu kakuba tutanaaba nitununka nikyo tunaabira buli kiro kwetantara ekinunko

Okuramukya okugonza abantu okubahuuliiriza kinu kiija kutuyamba okubatamu ekitiinisa omu kicweka kyaitu

Enkora eyeekusobora kuleeta obusinge omu kicweka kyaitu haroho nk'okuteebeza ediini kuteebeza enjiri kuzinira hamu kukora hamu emirimo ey'enkurakurana nk'okulima ekitebe kukora ebiteebe ebya buli kiro ebya mpa-nkuhe sente ebyokulya

Enjura obu eba negwa ngenda omu nju nfuna h'okwigama eeh obu obu mba ndimuka nsobora kulegyaho amaizi ndorra kimu ngu ebintu byona ebikubaza nabiculeeza abikukozesa nk'amasanyarazi

Amoogero n'ebyolooni tubyogye n'esabbuuni tubikuute na burrashi kurora byayera hanyuma ebyolooni tubicuumikirre kurora ekinunko tikyaikaramu tuso n'okufuuhirraayo

Nitusobora kulinda obusinge mu kicweka kyaitu obu nituteekamuga enkurato ez'okulinda obusinge kubaliza abantu ha birungi ebinyakuli mu kwikarana kurungi na bataahi baitu tutarukurwana ezo nizo zimu ha nsonga nukwo tusobora kulinda obusinge omu kicweka kyaitu

Obu nyehurraamu oburwaire nyimukiramu bwango ngenda mw'omusaho nserra omusaho musobororra nkooku ndukuhurra bwomeezi bwange asobole kumpamu obuhabuzi nukwo nsobole okunjanjabwa obwomeezi bwange kandi nkatunga obwomeezi oburungi